मलेशिया को इतिहास समृद्ध और विविधता से भरौ भरो है। जौ विभिन्न सांस्कृतिक जातियाँ और राजनीतिक तत्वन से जुड़ौ भरो है। मलेशिया को क्षेत्र प्राचीन काल से ही व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रहौ है। मलेशिया की ऐतिहासिक क्षेत्र में श्रीविजय और मलक्का साम्राज्य शामिल होत है। श्रीविजय साम्राज्य सातवीं सदी से तेरहवीं सदी तक दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख व्यापारिक साम्राज्यन में से एक साम्राज्य मानौ जात है। जबकि मलक्का साम्राज्य चौदहवीं सदी से सोलहवीं सदी तक तक की व्यापारिक सांस्कृतिक और इस्लाम के प्रचार के लाये महत्वपूर्ण साम्राज्य मानौ जात है। मलक्का साम्राज्य को पुर्तगाली डच और ब्रिटिश साम्राज्यन ने अधिग्रत करौ है। सोलहवीं सदी में पुर्तगाल ने मलक्का को अपने साम्राज्य में हिस्सा बनाए लायौ होतौ। ईके बाद डच और फिर ब्रिटिश साम्राज्यन ने ईपे नियंत्रण करौ। ब्रिटिश साम्राज्य मने मलेशिया को उपनिवेश के रूप में नियंत्रित करौ होतौ। ब्रिटिश शासन ने मलेशिया के विभिन्न जातीय समूह को एक साथ लायौ।